L'ai sempre avù ën po 'd prublema dë vertigini cuandi andaziu ën muntagna fin a che sun andait propi fin ën cima e alura li l'ai süperà mia paüra